Yasɨ ara ama kuae yasɨ oipo jei ama, jaema jokuae yasi yande ñaneramii reta opoko oñono kavi ivi omaeti baera,